जो आलू आ ताटुक अमे ज्यादा ठंडे इलाके मुँझ सकू राखे। क्योंकि जो गरम इलाका हा तैके आलू खराब जाओ होई। और से ज्यादा दुस लग चले ना सकी।